Aesa yave se mandua ye papaka irundi re jaeko se jae atanipo aeka irundi jevae seyeipe ipuere vaera rou jareku paraete ndie jare bota ome se ve yanderutumpareta ndie jaema aipi rangagua jaema aja aru jokua